wodi hulki ALLAH hulki ALLAH kona edina ma hulki ALLAH boddum neɗɗo <hesitation> to hulai ALLAH rayuwa muɗum woodai neɗɗo to hulai ALLAH rayuwa muɗum wodai wada qoqari ko watta pat wada gonga entare eder rayuwa muɗum neddo de huli ALLAH pat huwata kugal ngal wodah hulki ALLAH bo kibokki neddo to huli ALLAH kude mudum ma bodai neɗɗo kude mudum ma bodai hulki ALLAH woinanani nedddo berde mudum berde neɗɗo wodai saboda ko nedo wadata pat ko baccel ma a nanai edum wi'ah to baccel don wada goddum a nani edum wi'ah wane hulu ALLAH fa to ko habar baccel hokkata ko maudo hokkata habar ta yardaki e habar kan a wawai wiki wane hulu ALLAH fa to atakaice kenan huli ALLAH nazzai neɗɗo fewata huwata banningal yauwan mudum dillai normal wala matsala ngokka bo neddo nanai beldum joddaki e ko moye hulki ALLAH bo naddai neddo huwa kugal bongal koma neɗɗo edilla nder tsari neddo to hulai ALLAH toyatako neddo to hulai ALLAH wujjata nrddo to hulai ALLAH fewata to hulki ALLAH hude wonde dum jigo bodum e rayuwa dan adam neɗɗo ko watta pat ananai dumwi wane hulu ALLAH ko wasiya goɗɗo jointa ananai to baba mopti bacci muɗum ma ananai fuddiri kule ALLAH kule ALLAH jonge ngoga njonge amana hakkudemon to hulkiALLAH ki dumdo jonde dum jigo mauɗum entare e rayuwa dan adam balle ma hulki ALLAH dum musulunci soasai hulki ALLAH neddo to don hula ALLAH komi muɗum neɗɗo ko wadi pat tuaba tako saboda hulki ALLAH hadai neɗɗo kugal bonni ngal ngonga jogaki ngonga bo e rayuwa njogaki gongan beldum njogaki ngonga boddum neddo to jogake ngoga rayuwa mudum hebai cigaba sosai e rayuwa mudum komoyefu wa nyai e jodi hoje mada saboda a wolwai gonga bo ko kuwata fu hakkude ma e ALLAH kuwata a waddata feure wala ha'inci waa munapurci nder kude neɗɗo hanjum dum yi'ata ko neɗɗo wadata fu wane walaa amana, to todum wi'e wane'o mo wala amana tofa wala hunde wonde entare e bangare mako amana dun hude wonde saboda amana kowa salake amana dan adam hanym yetti amana yepti amana boo, amana wart no warti jooni naa kowa jogi amana amana hanjum nazzata ɗum rokka neddo ajiya ɗumhokka neddo siga ko shede ko goddum neddo don mari bukata e berde muɗum wodi bukata hunde nden amma saboda amana neɗɗo wawat hosha hunde nden hutinira e maare saboda don jogi amana anma mowala amana eɗɗum rokka dum siga joni bako fofta sai sankita ko dum haala to ɗum wari dum wiima nda nda nda mo wala amana sai ummo yaha yah jodo to go wi'a on andi ko wane wi'i bo kaza kaza kaza wadi kaza kaza wadi kaza to neɗɗo o mo wala amana sai ngi'a ko hala ɗum wolwata to dum to dum yi neddo on mobari mowari pellel ngel sai dum jeydo shiru wala bolwowo amma to o wodi amana sai dum wara a'h wanne kam wala matsala nbolwe kawai o wla matsala to amanaka dum hude dun hunde boddum nonbo ngonga ma non ngoga ma neddo to don jogi ngonga e rayuwa mudum wallahi taa ba taako to donn jogi ngonga mardo ngonga pat ayi ai rayuwa mudum fere dillat bacci pamari a nanai hunduko mabbe e hewi waane waane, waane on saboda mo jogido ngonga mo wodi amana. mo hulai ALLAH too kulowo ALLAH bo doole ataudai dum e amana a taudai dum e ngonga ngoga ka dum huden wonde ko bolwata pat neddo to jaba wukka feure nder don neddo jogo ngoga neddo to wolwi todum wari "moye wi on halaka bo? wane wika ahab wane bo dum neddo kirkijona to ai daga don hunde kam wonnake saboda wala gonga e mudum koo hunde dokku damo o wawai hunde nde danda naa nde mako o awaii memukide to wala amana wala ngongan wala bo hulki ALLAH dum pat majum hudede de dillidai lokaciyegootol neddo to hulai ALLAH e woni patb taabatako yarata bone wawai wakki mu'amala e ko moye fu wala matsala e rayuwa mudum. kulopwa ALLAH wawai joddaki e kowa kulowo ALLAH wawai jodaki fellere kodum in ngele goddo no hulirtab ngel pat neddo to hulai ALLAH wawai jodo pellel ngel mardo amana ma non rayuwa mudum wontiri neddo to wala amana ni wodi bongal e rayuwa mudum mardo amana pat media taabaki duniya e lahira neddo taabatako to wodi amana <noise> jokaki ngoga kinma bonum wontiri neɗɗo to don jogingonga to yarta bone e rayuwa jogido ngoga pat yartu bone e rayuwa muudum <noise> mi yidi wakki kaza dai, kaza ngidda wakki eh to fa kaza ngiddo wakkini yahunhaje wane gama mo wi'ete gonga mo wi'ete gonga yahunmo hokkete shawariji boddi to mo hokkima a hutiniri boo to ataabatako to hanjum dun yidi neddo e woni pat, hali woni pat yanayiyel woni pat neddo wada kokari nazzina amana e hulki ALLAH nder rayuwa mudum hanjum du wi'ata neddo no watta patb to jogo feure e nder hondukomun to jogo feure e nberde mun saboda nberde mumma walatako neddo to wala gonga mohulai ALLAH ma bo berd muɗum walatako dai ewoni pat nberde mudum naa don waali saboda wala hulki ALLAH e berde mudum wala hulki ALLAH wala ngoga e nberde muɗum.